ദക്ശിന കോരേഅ സമ്സ്ക്രുതി സമ്പ്രദയലു മര്യു। അദുനികഥയുക്ക സമിലിതന്ഗ ഉന്ധി ഇഥി। പ്രപന്ഛ വപ്ഥന്ഗ സന്ഗീതമ് ബോജന മര്യു। സന്കേതിക ദുഅര പ്രബവമ് ഛുപിന്ജിന്ദി ദക്ശിന। കോരേഅ സമ്സ്ക്രുതി മുഖ്യമ്സലു ഭ്ഹശ കോരേഅന്। അധികര ഭശ ഹന്ഗുല് അക്ശര മലനു ഉപയോഗി। സ്ഥരു സന്ഗീതമ് മര്യു വിനോദമ് ക് പോപ് ഭ്ത്സ്। ഭ്ലച്ക്പിന്ക് വത്തി ബന്ദ്ലു ക് ദ്രമ ച്രശ് ലന്ദിന്ഗ്। ഓന് യോഉ സ്കുഇദ് ഗമേ പ്രപന്ഛ വപ്ഥന്ഗ പ്രഛുരിയമ്। പോന്ധയി അഹരമ്, കിമ്ജി, ബിബിമ്ബസ്, തോഗ്ബോകി। ബുല്ഗോഗി വന്തി പ്രത്യേകമേന വന്തകലു സമ്പ്രദയ। വസ്ത്രധരന ഹന്സ്കോ പ്രത്യേക സന്ദര്ബലോ। ധരിന്ഛപദുഥുന്ധി ശ്രദ്ദ മര്യു മര്യദ। വയസു ഹോദ ആധരന്ഗ മര്യദ മത്ലനദമ്। വിനയമ് മുഖ്യമൈനവേ സന്കേതിക മര്യു അബിവ്രുദ്ദി। സമ്സുന്ഗ്, ല്ഗ്, ഹ്യുന്ദൈ വന്തി ബ്രന്ദ്ലു പ്രപന്ഛസ്। തയലു ഗുരുഥിമ്പു പോന്ധയി പന്ദുഗലു സോലര് കോരേഅന്। നേവ് യേഅര് ഛൂസിയേക് മുഖ്യമൈനവേ ക്രീദലു ഏ സ്പോര്ത്സ്। തഏക്വനോ മര്യു ഫുത്ബോല് പ്രഛുരിയമ് പോന്ധയി।